Palu ame kayu, kalo istilahnye kan laki kite kerja bangunan, nah <hesitation> dirumah ada kayu nih, die iseng ngapain ngapain nih, akhirnye die iseng iseng bikin kendang ayam tuh, kendang ayam diukur panjangnye, tingginye <hesitation> pintunye diukur ama die. nah <hesitation> udah jadi ukurannye ntu nah laki kite ketok ketok kalo bikin kayu diketok, pake paku dirapiin deh tuh dirapiin ampe semuanye dipakuin deh tuh didiriin dibentuk deh tuh kendang ayam, dibentuk <hesitation> udah rapi bikin inian deh tuh. ape <hesitation> gentengnye dari seng tuh dibikin biar ayamnye engga kehujanan <hesitation> ntar udah rapi dari bikin seng dah tuh, pintunye belonan, dibikinin pintu digergaji tuh, die gergaji bikin pintu, pintunye kan empat biji tuh atas dua bawah dua, empat biji dia bikin pintu tuh, diketok ketok deh tuh pintunye dirapihin, dilihat lagi apaan yang kurang eh lupa kakinye <hesitation> ntar ayamnye masa ga ada kakinye kendang ayamnye kakinye juga deh tuh. <hesitation>